Jaa… Eiq, ma es muutnuq tegeligult midägiq. Selle et, ma arva, et tuu, kuis elo lännüq om, tuu omgiq kõgõ õigõmb. Ja ku sa minevikku muudat, või muutuda ka tulõvik, ja halvõmba poolõ.